L'interutur d'la lüce per cuant ne sai mi al a 'na al a tüt ël marchingeno ëndrinta che t'culeghe culeghe i due fil, a ie cul ël file ch'a interump e ël fil ch'a da curent, tüt li e niente d'aut, al e semplice